A sarang burung ma, kadang dalam, burung kaka tua ma, biasa ipuna ina sarang ma ididikata, ha irihu irana dikitama rea ipunu ina walau ma, ama dikatatitu, ha dikatatitu ma laku ina acara ma ma biasa irana dikasana, ari dikatusanari laku niwedu ina, <hesitation> ina aina biasa ma, ipuna ma he'a ma dikata atate, dikatarowo, biasa sering ale ami ma ami ketemu ina, ina walau ma aulete dikatatitu ma, ma ma ipuna ikaidikata laku ina, ina <hesitation> niwedu ina niko airi me, jaji ipuna oleh dikati tituri, ha ma yang isa yang pertama ma yang kedua ma, <hesitation> laku ina cara ma iroro dikata lae, iroro riya ipuna bentuk bentuk mata-matanama baru ip-irua ma dikata hilale. Laku ina cara ibertelur ma laku ipuna inana ma'e dikata hilale iroro dikatama, ma mae burung kaka tua yang ipuna ina sarang ma, ha yang selanjutnya ma burung supita, supita ma <hesitation> ma ma biasa ipuna ina walau ma, laku irana <hesitation> dikatu sana risiu, dikatu sanari, <hesitation> balamu kolotole yang ina, yang ina ina lapuk-lapuk se laku ipuna ina sarang, ina bentuk ma, ina bentuk ma paneka bola se yang, biasa jaga sering au ari'iama au he, au irian ma, ma ma ina bola se ina bentuk ina ina walau ma ina walau ina riya nantudu ma, a laku burung <hesitation> merpati ma ipuna ina walau ibentuk risu sisata, mama burung merpati jaji irana papea, papea jenis loiyi ma bisa irana balamui hise la irana. Turenu ina loi'iri kloto mese baru laku ina-inapuna, puna ina walau ma ma <hesitation> walau burung <hesitation> ma ma <hesitation> merpati ma ipuna ole dikatuuturi, ha lanjutnya ma laku <hesitation> burung pombok ma, burung pombok ma biasa ipuna ina walau ma au lete iya dutitu irana iyadu, ina sanari, irana iadu irana loiri, laku irana niwedu ina yang irui ma niwedu ina, ina talae nama, baru irana ya pea ikeu baru ipuna yaa jaji burung pombok ma inpuna ina walau ma, ma ma paling tola skali e ma ma, kalu selama ewewpa ari'i, ma burung pombok ma, ma ma ipuna ina walu ma, ma paling intola, ha la kalau iirai ikeu baru burung pombok ma biasa kalu ipuna ina walau ma laku ina lalahna biasa ite ale ma ite-ite ma ina lalahna biasa ikeu, ikeu rupae undana ma baru bersalin. Isaling ikerja sama riya ipuna ina, ina walau ma, <hesitation> ha selanjutnya juga ma ma burung <hesitation> kaka tua, kaka tua <hesitation> malate biasa kaka tua yang niko au hete ina burung kaka tua yang ipuna ina walau ama dikatuturi yang ma ma, ma burung kaka tua pute te, sedangkan yang hihi kaka tua malate, kaka tua malate ma biasa ipuna ina walau ma, ama he'e ma, ama lae nutitu ama lain nutitu ma biasa kalu ipuna ina walao, hanya cuma pakata dikata sari dimanata, jaji isusung dikata sanarinuma di selang seling ri, pea ina bentuk riso paneka <hesitation> galas sese, jaji ipuna ina bentuk wisu paneka galase, galas seso biasa alei ti ninu laku rese ma ma burung kaka tua maletema jaji kalu, jadi kalu biasa kalau ikeo ma ikeuuu saladu ta biasa kalu ketemu ma ameo ketemu audi <hesitation> lataduma. Biasa ma ma burung kaka tua ma maletema, ma ina ipuna-ipuna ina-ina sarang ma biasa hidi dikkatu sanari, dikatu sanari <hesitation> laku <hesitation> niwedu ina sana-ina sanari laku ina hatana pairua hise-hise au se biasa i bungkus mangku kurie se, ma ma burung ma ma, yang bisa ipuna ina sarang, kalu supita siu se biasa hipuna hidi e niwedu ina, ina hatana siu ina hata yang bisa, yang biasa ale ite <hesitation> tana duku aula kudise ha, ma ma burung supitama, ma ma he e au selasta, puna ina walau ma heu selasta, au se pukalau titi siu jaga ami ketemu rima, ama puka lauun titu, lasturenu titu, kasturi nititu. <noise> Ima ma inadu ina ina sarang ma inadu baru ipuna ina amatana baru intola taebisa, menyangkut laku ina e niko ina sarang e, <hesitation> ina sarang e bentuk riso paneka <hesitation> bola sese, ma ma burung supita ma, ma ma ikeu, ikeu ma ma biasa ipuna walau ma, ikeu ma riya-riya e <hesitation> atiu neniu, barui saling kerja sama ma riya ipuna niko ina walam ee, jadi disiri iriuh irana dikatusanari, disiriu iruiri irana niwedu ina, ina talae yang biasa pa ite wasaladi pa iteola, ite tana ma tunuri se, ha ma ma menyangkut ma ma <hesitation> burung ma.